موسمیاتی تبدیلی دا جانوراں تے گہرا اثر پہن دا ہے۔ کجھ اثرات ایہ ہن۔ پہلا، رہن دی تھاں، جنگلاں دا سوکنا، برف دا پگھلنا، ندیاں دا سوکنا آدی۔ کارناں کرکے جانوراں دے رہن والے علاقے کٹ وہّا جان دے ہن۔ ادھارن طور تے درجہ حرارت تے برف پگھلن نال دریائی دھاریاں دا کڈ کٹ <hesitation> گیا ہے۔ خوراک دی کمی، موسم بدل نال بوٹیاں اتے کیڑے مکوڑے وی اوہو ہی ہن۔ جس نال جانوراں نوں خوراک لبھن وچ مشکل آؤندی ہے۔ پروان وچ بدلاو، کئی پنچھی اتے جانور موسم دے انسار یاترا کردے ہن۔ پر جدوں موسم وی بدل جاوے تاں اوہناں دے رُٹے اتے سمے وچ بدلا آ جاندا ہے۔ چوتھا، بیماریاں دا ودھنا، تاپمان بدل نال نویاں بیماریاں اتے کیڑے مکوڑے وی نویاں تھاواں تے پہنچن لگ دے ہن۔ جس نال جانور زیادہ بیمار ہوندے۔